ജപ്പന് സമ്സ്ക്രുതി അനേ ദി സമ്പ്രദയല മരിയു। അദുനികത ഏക്ക പ്രതികമയന കലയിക। ആഛര്യലു മരിയു ഗൌരമ് പേദ്ദവരനി। ഗൌരവിന്ഛിദമ് നമസ്കരമ് മുകിമേനേ സമ്പ്ര। ദയല് അഹരമ്, സുജി, രമേന്, തേമ്പുര മരിയു। മോഛി വന്തിവന്തകലു <hesitation> പ്രസിദ്ദമ്। പ്രപന്ഛവപ്ഥന്ഗ പ്രസിദ്ദമ് കല മരിയു। വിനോദമ് അനേമി, മന്ഘ, സമുരൈ, സമ്സ്ക്രുതി। മരിയു നോ കബുകിവന്തി സമ്പ്രദയനാതകലു। പ്രമുകിതമ് ഉത്സവലു, ഹനമി, ഗിഓന്, മത്സുരി। മരിയു ഓബോന് ഫേസ്തിവല് പ്രസിദ്ദമയനവേ ധര്മലു। ശിഓന്തോ മരിയു ഭോദ മതലു പ്രദനന്ഗ ഉന്നൈ।